Kassiq vist jätväq kah hõngu maaha. <hesitation> ja sis nääq kr'aunvaq <hesitation> kõva helügaq. Ja sis nä ku vaja sis nä tõmbasõq umbõ suurõ kühmä sälgä ja tsisisõsõq vihatsõhe ku nä vihadsõq ommaq. A ku näil hää miil om, sis nühkväq ütstõsõ vasta.